أكثر شخص <hesitation> أثر علي في حياتي هو أبي، بابا، بابا ربي يحفظو وربي يصونو وربي يطولو في عمرو، هو اللي أثر عليا ف- في حياتي كامله، وحتى <hesitation> عمامي خوالي المهم كامل أثرو فيا بج- بجنب بشويه، و مولاها عاش سوي وكذا وتذكيرات، المهم مولاها يعيش حياتو مليح.